א טוויזער איז אין באנוץ ווען מען וויל אנכאפן קליינער דינטשיגע שטיקלעך וואס מען קען נישט מאכן מיט די מענטשליכע פינגערס, צום ביישפיל א ספלינטער, אדער סיי וועלכע אנדערע פרעמדע באשטאנדטיילן וואס כאפט זיך אריין אין א מענטש און אזוי קען מען עס אנכאפן און ארויסציען.